स्टोव असता त्येच्या शिवाय जेवण तयार जायना । आनी यी वस्तु सगळ्यांच्या घरा नी मेईता । स्टोव चेर आमी सगळा काये जया ता रांवुंग शकतोव । स्टोव आमी जया जया ता दौवरून दुसऱ्या दिसा खातीर गरमय करून खाऊंग शकतोव ।